والله اطيق اقول اني زرتو الجامعة فتلتو بيها فتل وغحتو على القسم الي ادرس بينو وفتلتو هنوك واخذتو امتحان ما ينجرع اي و هاي حالياً المناطق الوحيدة الي عدزورا هاي الفترة اي ورحتو على عرس بالقاعة هشكل تلعب النفس بس اتس اوكي